پکھیوں تے ستھان ترن توراں رستے دا پتہ لگان دے۔ طریقے بہت ہی روچک تے ادبھوت ہوندے ہن پکھیوں وچ۔ اک پراکرتک نیویگیشن سسٹم ہوندا ہے۔ جو انہاں نوں لمبے سفراں توراں صحیح رستے تے بنے رہن وچ مدد کردا ہے۔ ہر وقت چاند اتے تاریاں دی ستِتی وی پکھیوں لئی مارگ درشک بن دی اے، کجھ پکھی خاص طور تے تاریاں دے سموئیں پچھان کے رستے دا اندیشہ لگان دے ہن۔ اس تو علاوہ پکھیوں دی اندرونی جیونی گھڑیاں وی ستھان ترن توراں انہاں دی مدد کر دیا ہن۔